அர்ஜென்டினாக்கள் தங்கள் துணையை, உள்ளூர் க்ரீன் டீயைக் குடிப்பதற்காகவும் அறியப்படுகிறார்கள், இது பெரும்பாலும் ஒரு சமூக நிகழ்வாகும். அர்ஜென்டினாவின் கலாச்சாரத்தில், மக்கள் பொதுவாக ஒரு பெரிய மதிய உணவை சாப்பிடுவார்கள், அதைத் தொடர்ந்து ஒரு சியஸ்டா மற்றும் ஒரு பெரிய உணவை இரவில் தாமதமாக சாப்பிடுவார்கள், பொதுவாக இரவு மணிக்குப் பிறகு.